أحب أزور مدينة أسطنبول من زمان أسمع عنها وأحب تاريخها وثجافتها، عندها معالم جميلة آيا صوفيا والآثار الكبيرة، كمان أحب الأكل التركي والمشروبات هناك، أريد أستكشف الأزجة والأسواج وأعيش أجواء المدينة الجديمة أحس أنها تجربة فريدة.